иә дәл солай сол енді
көр үйдегілерден сұрап көр қалай не істейміз деп туысқандарды жинап бір мал сойып
жиналыс жібермедіңдер ме туысқандармен
бізде жаңадан келген адам пропискаға тұрады тәтті тортпен және арақ шараппен дегендей дейді тоня
тоня қай жерде жұмыс істейсіз айтыңызшы маған қызық болып тұр иә күшті екен
таңғы шоу достар қазір ән тыңдаймыз жаңалық одан кейін қайта ораламыз
таңғы шоу
қырсығасың неге қызықсың сенде еркелесең жеңесің
көрсетпейік өзге жанашыр көзге не болды екен демесін
ай мен сен едім сен мен едің ғой мен қуансам күлгенің
мен жағамын сен жең едің ғой толықтырған бір бірін
айналайын айналайын бір өзіңнен айналайын
қорғаған қолдаған қабырғамдай болмаған
айналайын айналайын бір өзіңнен айналайын
болмаған сол жаман маған көңілің толмаған
күндерің күмән түндерің тұман
жаңыласың сен де сүрінемін мен де тек мойындау жетпейді
кешірімді болу кешіре беру бізге көптік етпейді
ай мен сен едім сен мен едің ғой мен қуансам күлгенің
мен жағамын сен жең едің ғой толықтырған бір бірін
айналайын айналайын бір өзіңнен айналайын
қорғаған қолдаған қабырғамдай болмаған
айналайын айналайын бір өзіңнен айналайын
болмаған сол жаман маған көңілің толмаған
күндерің күмән түндерің тұман
о айналайын айналайын бір өзіңнен айналайын
қорғаған қолдаған қабырғамдай болмаған
айналайын айналайын бір өзіңнен айналайын
болмаған сол жаман маған көңілің толмаған
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат тоғыз
таңғы шоу
бәрі жұлдыз фм радиосында дәл қазір таңғы шоу бағдарламасы және де жаңадан қосылған тыңдармандарымыздың барлығына қайырлы таң дейміз
жолда келе жатқан жолаушылардың ы барлығына ақ жол
ал енді біз дәл қазір жаңалықтар тыңдап алайық сағат тілі тоғызды көрсетуде
одан кейін әрі қарай таңғы шоуды қонақтарымызбен бірге құдай қаласа жалғастыратын боламыз
жаңалықтар
армысыздар студияда әсем нұрғали
ақмола облысында сібір жарасына қатысты карантин жарияланды
бұл қазақпарат ауылшаруашылық министрлігіне сілтеме жасап хабарлайды
он алтыншы тамызда аталмыш ауылдан алынған сынамалардың нәтижесінде алдына ала сібір жарасы диагнозы қойылған
дегенмен зерттеулер әлі де жалғасуда
денсаулық сақтау басқармасының ақпараты бойынша илгинка ауылының бес тұрғыны ауруханаға жатқызылған
қазір сынамаларға зерттеу жүргізіліп жатыр науқастардың жағдайы тұрақты
министрлік мәліметіне қарағанда илгинка аулының барлық малы сәуір айында сібір жарасына қарсы егілген
осыған дейін илгинка ауылында тоқсан сегізінші жылы аталмыш індет шыққан
он бес шақырым жерде мал қорым бар ол қоршалған арнайы ескерту белгілері қойылыпты
қасым жомарт тоқаев өзінің атына келіп түскен өтінішке жауап берді деп хабарлайды спутник қазақстан
науқас балаларға арналған балабақша мен мектеп тәрбиешілері президентке құқықтарын мұғалімдермен теңестіріп жалақы көбейту жөнінде өтініш жолдаған
мемлекет басшысы бұл мәселені келесі жылы үкімет қарастыратынын айтты
бұл туралы қасым жомарт кемелұлы өзінің твиттер парақшасында бөліскен
осыған дейін президент тамс конференциясында педагогтардың жалақысын төрт жыл ішінде екі есеге арттыруды тапсырған болатын
ол білім саласында жалақы ең аз екенін атап өтті орташа жалақының небәрі алпыс бес процентіне тең
елордалық полицейлер интернет алаяқтық деректер жиілегенін мәлімдейді
ол солардың ішіндегі кеңінен таралғандардың бірі жылжымайтын мүлік пен автокөліктерге байланысты жасалатын қылмыстар
алаяқтар пәтер және автокөліктер сату бойынша жарнамалар сайтына кіріп байланыс телефондарға қоңырау шалып мүлік сатып алуға ниет білдіретіні және кепілдікке алдына ала ақша беретіні туралы хабарласып келіскендей болады
әбден сенімге кіріп сатушының төлем карточкасын интернет банкинг қызметіне қосылуын өтінеді
бұл жүйемен жұмыс істеп көрмеген азаматтарды алдап ақшалай қаражат бар шоттары бойынша түгелдей мәліметтерді сұрап алады дейді полицейлер
нұрсұлтан қаласының полицей департаментіне интернет алаяқтық фактісі жөнінде қала тұрғынынан арыз келіп түсті
белгісіз біреу оның жарты миллион теңгесін иемденіп алдап кеткен
өз үйін сатуға қойған әйел мәліметтерді алаяқтарға өзі жіберіп ақшасынан айырылып отыр
қазіргі таңда осы дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру жұмыстары жүріп жатыр
нұр сұлтан қаласы полицей департаменті интернет пайдаланушыларына қырағылық танытып интернет алаяқтарының құрығына түсіп қалмауды ұсынады
алматы облысында тоғыз мыңнан аса оқушы ұбт тапсырса соның тең жартысынан астамы мемлекеттік грант иегері атанды деп хабарлайды жиырма төрт кизет
яғни биылғы мектеп бітіруші түлектердің елу бес пайыздан астамы тегін білім алады
содан бөлек облыстық бюджеттен қосымша екі жүз елу грант бөлініп отыр оның жүзі жетім және көпбалалы тұрмысы төмен отбасынан шыққандарға беріледі
қалған жүз елуі жалпы конкурс негізінде ойнатылмақ
олар облысқа аса қажет педагогикалық медициналық және ауылшаруашылық саласын таңдаған жастарға үлестіріледі
әзірге осы жаңалықтар легін бір сағаттан кейін жалғастырамын жұлдыз фм толқынынан алыстамаңыздар
ауа райы бүгін алматыда күн бұлтты жиырма жеті градус жылы елордада күн жауын шашынды ауа температурасы жиырма тоғыз градус нөлден жоғары
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
жарнама қайтарыңдар қайтарыңдар бұрынғыдай енді болмайды
барлықтарыңыз үшін одан да көп шексіз әлеуметтік желілер
теле екі ұсынған бәрін ауыстыр тарифінде бар болғанда бір мың сегіз жүз тоқсан теңгеге және қорларды шексіз ауыстыру күн сайын
толығырақ теле екі нүкте кизетте теле екі үздік баға кепілі
халық банк автокөліктерді сыйға беруді жалғастыруда
келесі бақытты адам сіз болуыңыз әбден мүмкін
әркімде жеңіске жету мүмкіндігі бар кредит рәсімдеңіз де көлік ұтып алыңыз
жылдам өтінімді халық банк нүкте кизет сайтында немесе жетпіс бір он бір нөмірі бойынша бере аласыз
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
жанымды қайтейін жаралы жанардан моншақ жас тамады
қызғаныш отынан лаулаған жүрегім өртеніп барады
көркіңе жарасқан сән қандай еркіңді елшілеп алғандай
үзілмей ұмтылам бақытқа санаулы сағаттар қалғандай
сендегі шат көңілді мұң басты неден жасанды сезімді тапшы меннен
жанымды жаралап қинасаң да мен сені бәрібір жақсы көрем
сендегі шат көңілді мұң басты неден жасанды сезімді тапшы меннен
жанымды жаралап қинасаң да мен сені бәрібір жақсы көрем
қарсы алып жүретін жолыңнан бір сәтке қалмаймын соңыңнан
қызғансын десең де өтінем ешкімге ұстатпа қолыңнан
сездіріп сезімнің мекенін көрсетіп шаттықтың не екенін
берсең ғой тағы бір мүмкіндік мен сені бақытты етемін
сендегі шат көңілді мұң басты неден жасанды сезімді тапшы меннен
жанымды жаралап қинасаң да мен сені бәрібір жақсы көрем
сендегі шат көңілді мұң басты неден жасанды сезімді тапшы меннен
жанымды жаралап қинасаң да мен сені бәрібір жақсы көрем
сендегі шат көңілді мұң басты неден жасанды сезімді тапшы меннен
жанымды жаралап қинасаң да мен сені бәрібір жақсы көрем
сендегі шат көңілді мұң басты неден жасанды сезімді тапшы меннен
жанымды жаралап қинасаң да мен сені бәрібір жақсы көрем
таңғы шоу
не деген махаббат десеңші жанымды жаралап қинасаң да мен сені бәрібір жақсы көрем айбар серкебаев жаңа ғана таңғы шоуда ән айтып кетті
мхм отпуск деген керемет бүгін ташкентті аралап қайтамын дейді мәдина
о қандай күшті ол жақ арзан шығар күшті тамағы да дәмді енді сарыағашқа барады ғой иә ол кісі
мен де бір ыыы осы жақын арада ы бастық келе саласымен сөйлесіп демалысқа барып келмесем болмайын деп тұр шымқалаға барамын тойға о
не дейді жаман ұялып қалдым көлікте келе жатырмын дейді
неге жаңағы ств ні телевизордан көремін бе деген
кешіріңізші енді ұялтып жіберсек
қызық қой енді өзіңіз де сұрақты дұрыстап қойсаңызшы
бүйтеді наргиз бен ыыы жәкең әзілдей берсін менімен ақбибі сен әзілдеспеші жүрегім ауырады аха жарайды
жұмыс жасағанда өзің мінезіңді барлығын көрсету керек дейді әйтпесе бет пердең шешіліп қалса ұят болады
бірден қандайсың сондай болып бару керек шынайы болу керек деп тұр ғой мхм
ы бейбіт сейдуалиева әпкеміз бен тоқтар серіков ағамыз қайда деген сұрақ
жолда бұйырса келе жатыр кептеліске тұрып қалды ғой деймін бірақ келе жатыр тақырыпты еске сала кетейік
і ескі жұмыс орнынан кетер кезде және жаңа жұмыс орнына барғанда не істеген дұрыс және не істемеген дұрыс
енді кез келген ы саланың майын ішіп жүрген ыыы адамнан сұрайықшы енді
кім ол мен бе нәке нәке
енді ммм меніңше жалпы ы жұмыстан кеткен кезде егер сіз штатта жұмыс жасайтын болсаңыз онда сізге төленуі тиіс барлық ақшаларын барлығын алып кету керек
өйткені олар кейін сізді таба алмай қалса ол деген заң жүзінде дұрыс емес негізі ақшаның бәрін алып кеткен дұрыс іхі
ыыы дымын қалдырмай иә сосын і сіз мысалы бастықпен ұрысып қалсаңыз і сізді бірден жұмыстан шығарып жіберсе оларға үстінен арыз жазуға болады
ол адам сізді ескерту керек бір ай бұрын бір айдан кейін бір ақ шығара алады заң бойынша
мхм бірден шығарып жіберуге болмайды іхі і бірден шығарып жіберуге болады егер үш рет сөгіс алсаңыз
мхм енді менің әкем юрист болғаннан кейін заңгер болғаннан кейін осы жағын кішкене білемін
тағы ыыы сосын ііі жаңа жұмыс орнына барған кезде барынша креативті болу керек
өйткені і жатамыз ғой жаңағы ы көптеген анандай болады ғой қатып қалған стереотиптер ол ы адамның ііі кішкене білімсіздігін көрсетеді де
ол ешқандай жаңағы өзіңнің идеяң жоқ сияқты адам болып қаласың сол үшін барған кезде барынша креативті болып идея тастап
і былай жасасақ қалай болады деп сөйтіп өзіңді солай көрсеткен дұрыс болады
иә мынауың өтірік сияқты енді
жоқ негізі шын шығар бірақ
а сен өзің туралы айтып отқан жоқсың ғой иә
бірінші жұмыс қой біз осында келген кезде мүмкін кейін басқа жұмысқа барған кезде біз ақбибі екеуіміз шынымен де
і бір сіздің берген тәрбиеңізді көрсететін шығармыз ояққа
ойбой мен маған былай ғой құрметті ағайын ы егер сіздерге ақбибі мен наргиз жұмысқа келіп жатса ы естеріңізде болсын мен бұларға ешқандай тәрбие ештеңе берген
мен бергенді алмай жүр бұлар өздері алып алғанбыз толып тұрмыз деп тұр бұлар
жоқ көпнәрсе үйреніп жүрміз ғой сізден енді бізге айтатын шығар жасұлан қалидің мектебі деп
сөйтетін шығар мектеп ондай ештеңе болған жоқ естеріңізде болсын
тегін адвокат қой мына қыз тұнып тұрған талант қой құдайым ау жәке қасыңызда жүр екен ғой дейді тегін адвокат мхм
жәке сен жұмыс ауыстыра аласың ба өзіңді басқа жұмыста елестете аласың ба дейді әрине осыдан көресіңдер
қайырлы таң қазақ елі қалайсың жәке мен сәлем жолдаймын дашка рако шафхат жасок шалқар бойна сексен тоғыз сендер аман болыңдар
бойна сексен тоғыздар дейді бойна деген не екен лақап аты шығар
құралай жұмысқа сәттілік деңіздерші дейді құралай сәттілік жұмысыңыз алға баса берсін берекелі табысты болыңыз
қалайсыздар амансыздар ма шымкентке қашан келесіз дейді жиырма үші күні жиырма екісі шығуым керек негізі
жиырма үші күні бір ііі ұзату тойға мхм құдалыққа сондайға баруым керек
әзірше нақты ешнәрсе айта алмаймын
і қалайсыздар амансыздар ма дейді жақсымыз жақсымыз жақсымыз
қай жердің тумасысыз руыңыз қандай дейді наргиз жарайсың үш жүз қырық үш лада грантадан сәлем дейді сәлем
біз какарт кішкене намысшылмыз дейді какарт қазақстар
жаңа жұмысқа барғанда иә істей аламын деп бару керек өмір өзі үйретеді дейді
бір рет көрсетіп жіберсеңіз иә әрі қарай
айдос ерболсынұлы чемпион бауырымыз қосылды бізге күйші ағамыз о саламатсыз ба уағалейкум ассалям
таңғы шоу жалғастырамыз
таңғы шоу
жалын атқан көздеріңнен көрем бір бақыт келем тіл қатып жанымды тулатып
сезіміңді сөздеріңнен байқай алмадым неге таңдадың
тек саған әнімді арнадым бақытыңа мені бала
мейлі бағым дейін сені ғана
сен сен бақытым боп келсең айтқаныма көнсең келші тағы сезіммен қайта
сен сен сезіміме сенсең меннен бақыт көрсең көзімнен байқа
жаным қаласаң жүрегімді жаулап ал жаным жаураған жаным білейін бәрін
сені бүгін нұрын төккен күнге балайын бірге болайын
асықпа ойланып қарайын алыстатпа арманыңды
уақыт көрсетеді алда күнді
сен сен бақытым боп келсең айтқаныма көнсең келші тағы сезіммен қайта
сен сен сезіміме сенсең меннен бақыт көрсең көзімнен байқа
сен сен бақытым боп келсең айтқаныма көнсең келші тағы сезіммен қайта
сен сен сезіміме сенсең меннен бақыт көрсең көзімнен байқа
сен сен бақытым боп келсең айтқаныма көнсең келші тағы сезіммен қайта
сен сен сезіміме сенсең меннен бақыт көрсең көзімнен байқа
жұлдыз фм
жұлдыз фм де таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз фм де ств арнасын қоссаңыздар немесе инстаграмда жас қали парақшасына тіркелсеңіздер тікелей эфирден бізді көре аласыздар
ақбибі хамидолла наргиз ибрагим қазақтың қарапайым жігіті мен жасұлан қали және бүгін бізге қонақта көптен күткен ағамыз бен әпкеміз келіп отыр
қазақ халқының сүйікті әншілері тоқтар серіков ағамыз бен бейбіт сейдуалиева таңғы шоуда қош келдіңіздер ассалаумағалейкум қош келдіңіздер
қош келдіңіздер менің жолдасымның сүйікті әншісі тоқтар аға дейді ал қош келдіңіздер студияға келе жатқанда бірінші нені ойлап келдіңіздер дейді ал сұрақтан басталды ғой
ассалаумағалекум ардақты ағайын қымбатты қазақ жұрты
і бүгін енді бірінші мен осында келеатқан кездегі ең бірінші ойым ііі сіздерден кешірім сұрайын дедім мынау кептелістің кесірінен і кешігіп қалдық
әйтпесе біз ұйықтаушылардың қатарынан емеспіз көбінесе ерте тұрамыз мхм соның өзінде жеткеніміз осы болды сондықтан бүкіл елден жұрттан бізді күтіп отырған ағайындардан кешірім сұраймыз
мәселен мүмкін осы болып тұр бізге
қабыл алдық біздің жастық шақтағы хит әншілер ғой дейді тоқтар мен бейбіт ыыы атының өзінде де бір жарасымды етіп қойғандай дейді
ал өздеріне алла разы болсын анасын айтып көзіне жас алғанда қосыла жылағанмын анаңыз аман болсын дейді әумин
қош келдіңіздер менің сүйікті әншілерім бейбіт ханым тоқтар аға қандай жолы болған жігітсіз дейді
қалай алдыңыз әлі солай ғой дейді бейбіт ханым иә жап жас
менің жолдасым қатты тоқтар ағаға ұқсайды тұрмысқа шыққанда көпшілік тоқтар серіковтың туысқаны емес пе деп с көп сұрайтын дейді
нұр сұлтан қаласына қашан концерт бересіздер дейді енді соны сұрайық енді иә творчествода қандай жаңалықтар болып жатыр қандай жоспар
енді күзде көп әншілер концерт беріп жатады ғой иә
енді қазір ііі шын айтсақ ы жақсы жақсы әндер жинақтаватырмыз
жаңағы ол енді бір әншінің ең бірінші ең бірінші әншілердің бүкіл әншілердің негізгі алға қойған мақсаты
і халыққа не айтамын не беремін ел риза болатындай дүние бар ма менде деген і ойда жүреді ол міндетті түрде
біз сол сияқты ұйықтасақ та тұрсақ та біздің миымыздан шықпайтын сол дүние жақсы ән табу ол ыыы әбден і пісіп жеткізіп оны
халыққа тартқан кезде ешқандай ы әлгі артық жері жоқ сияқты жағдайға жеткізу керек те ол әндерді мхм
сонымен біз енді баяғы і үрдіспен біздің қатып қалған сол үрдіспен дайындалып жанталасып бейбіт екеуіміз әндерді жинақтап жатырмыз бірақ бойымызда бар
биылғы неге күзге жоспарлағанбыз күн де белгілегенбіз қараша айына
бірақ оған әндеріміздің сол кішкене әлі ыыы бас аяғы бірікпегеннен кейін кішкене созыватырмыз әрі қарай
мхм бірақ ыыы құдай қаласа астанаға ыыы елордасына біз барамыз міндетті түрде
барып жүрміз концерттер береміз концерт беруіміз ықтимал береміз құдай қаласа
алматыға сол биыл қарашаға белгілегенбіз бірақ
бейбіт ханым тоқтар мырза қош келдіңіздер бейбіт ханымға сұрағым бар дейді
тоқтар серіковтей мырзаға дейді ханзадаға ыыы жар болу ы және сол кісінің көңілінен шығу қалай дейді қиын емес пе дейді
ііі сүйген адамыңа ыыы қызмет жасау өмір бойы соның қасында ы жанына жылу беру
і қол ұстасып жүру әрбір і әйел азаматқа қыз балаға үлкен бақыт деп ойлаймын мхм
сондай мен сияқты сүйгендеріңе сүрінбей жетіңдер қыздар әумин
әумин деп қояйық керемет жандар бір туар жандар сөйлегенде өте сауатты сөйлейді такең көкшеден сәлем сізге дейді
тоқтар бауырым ыыы тоқтар ағаның дауысы керемет дейді
ы ассалаумағалейкум қош келдіңіздер балалар өнерге жақын ба екен дейді
қандай жаңалықтар болып жатыр айтпақшы отбасы қандай өнерлерін шығарып жатыр балалар
балалар үйде кішкене той томалақ бізде ал сыртқа енді бәрі ұялшақ ы аса өнерге қатты емес ыыы керісінше басқа жағынан тоқтардың
спорт жағынан ба кім боламын дейді өскенде сол спорт ұнататын ат аң
ііі бірі білім жаққа көп беріледі үлкен ұлымыз беколжас баяғыда атқа қатты қызығатын
қазір аңға да аса атқа да қатты қызықпайды бірақ білім сол физматта оқиды мхм математикадан логикадан жақсы өте
енді бала өзгереді ғой келе келе ол өзінің әр уақытысында ғой
қазіргі төрт ұлдың ішінде сол үшеуі енді қазір тілдері шығып сөйлеп жүрген үшеуі соның үлкені кішкене әнге де жақын
мхм бірақ ы өнерге деген құлшыныс жоқ есіл дерті жаңа бейбіт айтып отырғандай сабақ оқу оның ойы мақсаты басқа сұрақтары да басқа маған
кімнен берілген екен ол жағы енді бар екеуіміздің жағымыздан да бар білімге деген
мхм былай дейді қош келдіңіздер құрметті қонақтар бүгін жаңа әндердің тұсауы кесіледі ме міндетті түрде кесіледі ол туралы алдағы уақытта айтамыз
сонымен бүгін бізде қонақта тоқтар серіков ағамыз бен бейбіт сейдуалиева әпкеміз таңғы шоу жалғасуда
эфирде таңғы шоу
көздеріңнен күліп күн отын үрлеп үміттің
елітесің жанымды назы балдай қылықтым
пәк сезімдер гүл ашты көңіліме нұр шашты
қалай ғана сол сезім махаббатқа ұласты
бақыт күткен ақ таңдарым тәтті арманым тапқан бағым
қарсы алайық бақыт таңын бірге жаным ғашығым
арайлы таң нұр сыйласын гүл сыйласын жыр сыйласын
жарық шашқан жұлдызымсың құндызымсың асылым
ештеңе жоқ таңданар саған әнім арналар
сүйген жүрек алдында шарасызбыз бар ма амал
жүрек от боп жанса да аңыз болған баршаға
ғашықтар көп өмірде қосылмаған қаншама
бақыт күткен ақ таңдарым тәтті арманым тапқан бағым
қарсы алайық бақыт таңын бірге жаным ғашығым
арайлы таң нұр сыйласын гүл сыйласын жыр сыйласын
жарық шашқан жұлдызымсың құндызымсың асылым
бақыт күткен ақ таңдарым тәтті арманым тапқан бағым
қарсы алайық бақыт таңын бірге жаным ғашығым
арайлы таң нұр сыйласын гүл сыйласын жыр сыйласын
жарық шашқан жұлдызымсың құндызымсың асылым
жарық шашқан жұлдызымсың құндызымсың асылым
жарнама
эхэхэй баршаға сәлем баршаға сәлем сәлеметсіздер ме сенсация
осы күнге де жеттік мен қазір барлығымызға таныс хикаяның жаңа маусымы туралы емес атф банк беретін кредит бойынша ең аз ай сайынғы төлем туралы айтып тұрмын
қошеметтеп қояйық достар
атф банктен кепілсіз және комиссиясыз кредит ресімдеңіз және артық ақша төлемеңіз жиырма төрт жиырма төрт нөміріне қоңырау соғыңыз
атф банк максималды кредиттеу мерзімінен атф банк акционерлік қоғамы кепілсіз кредит өнімі бойынша төлемнің есебі
осы жазда хуавэй компаниясы бұрын соңды болмаған науқан өткізеді кез келген хуавэй ұялы телефонын немесе планшетін сатып алып сіз автоматты түрде ұтыс ойынына қатыса аласыз
отыз хуавэй пи отыз смартфоны үш жүз сыйлық жиынтығы және бас жүлде үш жеңіл автокөлік
бірінші қыркүйекке дейін хуавэй серіктестерінің дүкендерінен ұялы телефон мен планшет сатып ал да осы жаздың ең айтулы ұтыс ойынына қатыс
сулпакпен бірге балаларды мектепке даярлаңыз
техниканы үздік бағалармен және он екі айға дейінгі бөліп төлеумен каспий кизеттен сатып алыңыз
ерекше жұқа және жеңіл эйсер свифт бір ноутбугі бар болғаны жүз он тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан теңгеге сулпак артық шығынсыз
бас тарту мүмкін емес актив ұсынысы
эйр подспен жиынтықта айфон алты эс он екі гигабайт интернет қазақстанның басқа ұялы байланыс операторларына сексен минут
және желі ішіндегі қоңыраулар үшін шектеусіз минуттар айына он тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан теңгеден бөліп төлеуге актив контракт ыңғайлы тиімді байланыспен бірге
скоринг нәтижелері бойынша толығырақ актив нүкте кизет сайтында
халықбанк автокөліктерді сыйға беруді жалғастыруда
келесі бақытты адам сіз болуыңыз әбден мүмкін
әркімде жеңіске жету мүмкіндігі бар кредит рәсімдеңіз де көлік ұтып алыңыз
жылдам өтінімді халықбанк нүкте кизет сайтында немесе жетпіс бір он бір нөмірі бойынша бере аласыз
саяхат сатып алу жөндеу зейнеткер болғандықтан бұл сіз үшін емес деп ойлайсыз ба
зейнеткерлер үшін кредиттер кез келген мақсаттарға жеті жүз мың теңгеге дейін
толығырақ жетпіс жеті жиырма екі телефоны бойынша немесе ю банк нүкте кизет сайтында
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
таңғы шоу жұлдыз фм де
таңғы шоу жұлдыз фм де тоқтар серіктов бейбіт сейдуалиева бүгін бізде қонақта
тоқтар брат дейді тоқсаныншы жылдардың ішінде шопандар тойында атпен бірінші орын алып едің есіңде ме дейді
есімде атқа шапқан жерім бәрі есімде менің тоқсаныншы жылдары
қайырлы күн қазағымның сарқымас қаймақтары қос жұлдыздары істеріңіз хайырлы берекелі болсын дейді
і қалдарыңыз жақсы ма жасұлан мырза жақсы жақсы шүкір
ассалаумағалейкум тоқтар ағамыз аллаға шүкір қазақтың бетке ұстар үлгі алатын ағамыз тоқтар ағамыздың ыыы сұхбаттарын қалдырмай көремін
алла сізге і фирдаус жәннатын нәсіп етсін тоқтар аға кореядан сәлем дейді сізге әумин әумин кореядағы қазақтарымыз сәлем
сізге де иншаалла әумин
жаннат әпкені спандияр жиенді туған күндерімен құттықтап қойыңыздаршы тоқтар жәке рахмет бауырлар дейді
құтты болсын туған күндеріңіз бүгінгі туған күн иелері барлық жақсылықты тілейміз алла тағала сіздерге үйіп төгіп берсін
мхм тоқтар мен бейбіт үйленгенде өзім үйленгендей қуанып едім бақытты болыңдар
мен де жетпіс алтымын жетпіс алтылар қайда дейді
ерейментау жетпіс тоғыздарына сәлем тоқтар ағамыз нағыз қазақтың әншілері үлгі болатын жұп дейді
өркен ауылынан сәлем ағамызға аягөзден сәлем шымкенттен сәлем деп жатыр ой рахмет
бүгінгі тақырыпқа байланысты иә негізі бүгінгі біздің тақырыбымыз ескі жұмыстан кетер кезде және жаңа жұмысқа барғанда не істеу керек және не істемеу керек деген тақырып
мен келгенше естіп келдім аха
сіздердің енді ойларыңыз жалпы осы жайлы
қалай ойлайсыздар өткен жұмыста ыыы жіберіп алған қателіктерін қайталамау шығар
жалпы сіздер өздеріңіз көрсету өзін өзін
ресми жұмыс істеп көрдіңіздер ме иә ресми жұмыс істеп көрдіңіздер ме әншіліктен басқа
соны айта алмай отырмын ғой мен сол ғой мен ешқандай жерде жұмыс істеп
менде бір қатып қалған қағида бар ыыы енді ол мүмкін қателік шығар
енді алла тағала сол үшін де маған өнер беріп қойған шығар өнер болған соң ешкімге тәуелді емеспін
мхм ы соннан кейін тәуелді болмағаннан кейін і көбінесе сол өнерімнің арқасында нанымды тауып і бала шағамды асырап ағайын жұртыма әйтеуір жәрдем беріп жүрген ағайын азаматпын
ал бір жерге барып тәуелді болып жұмыс істеп көрмеппін м і ешқашан
ең алғаш жаңағы қазақ концерт ііі ұжымында жұмыс жасағанмын алтынбек қоразбаев ұстазымның қолында
оның өзінде де сол жұмыста бірде барып бірде бармай керек кезде табылмай қалған соң маған өзі ол кісі бостандық берді
жұмыс істемей ақ қой деп
содан бері мен қазір ешқай жерде жұмысқа тұрып көрген жоқпын жұмыс істеп көрген жоқпын
ііі ешкімге тәуелді емеспін тек қана таңертең тұрамын ұйқыдан тұрғаннан кейін әйелім бала шағамды ертіп алып қыдырамын өйтемін бүйтемін
мына енді мен жаңағы сөзге жауап бере алмайатқаным сондықтан да менің түсінігімде мынандай нәрсе де
өзі жалпы кім қандай адам болсын барған жерінде жұмыс істеген орынында өзінің абыройын аспандатып жүру де мхм
ешқашан ыыы жұмысында ахау келтірмей жақсы істеу
егер ол жақсы болатын болса жұмысына адал болатын болса өзінің қасындағы әлгі бірге жүрген азаматтарға қыздарға жігіттерге адалдықпен қарайтын болса ол ол өзі де жұмыстан шықпайда да
ал егер де өзінде кінәрат болатын болса мүмкін шығарып жіберу мүмкін де
ал енді бастықпен екеуі келіспей жатса бастық арқасында болса енді оны оны заңның аясында қарастыру керек те оны мхм
ал енді келесі жұмысқа ауысып баратын болса жаңа бейбіт айтпақшы өзінің басынан өткен қателікті ол жақта қайталамау мхм
бізде кейде бір әсерлік бар ондай жақсы көрсетеміз өзімізді деп барып жағымпаздану иә бар
сондай нәрселердің арқасында көп нәрсе құрып
мынау ыыы тоқтар аға жағымпаз адамдар болады ғой ы кейбір ы бастықтар айтып жатады жағымпаздарды ұнатпаймын дейді бірақ қол астымда жағымпаз адам болу керек дейді
сізде ііі білеміз үлкен ы жеке кәсібіңіз бар деген сияқты шүкір
ыыы өзіңіз жұмыстан шығарасыз ба адамдарды әлде сіздің қоластыңыздағы адамдар шығарады ма және жағымпаз адамдар бар ма жаныңызда сол жұмысқа қатысты
осы мәселені мен шынымен тура осы жасұлан осындай бір оқиғалар болған менде жағымпаздану емес
о баста мен осы ы жеке і фирмамды құрған кезде басында бастық болу маған бір қызық болды да
өнер адамымын мен тіпті анау ыыы несі басқа ы басқа сала мхм
ел қалай түснеді екен бұл саланы мен түсінгенмен мені ел қалай түсінеді екен деген ой болды да соны ы басқа өзімнің інілеріме басқарттым әдейі
себебі басқартқан себебім осы тура осы мағынада біріншіден мен сол жұмыс істеватқан і азаматтың иә болмаса жаңағы азаматшаның несі несін білмеймін
ол жұмыс істеватқан і оның і қандай мақсатта қаблетін білмегеннен кейін аяқ астынан мысалы басқа біреу жамандап мен оны шығарып жіберсем жұмыстан
қарғысына ұшыраймын ба деген ойлар келді
қазір енді қарғысқа жасұлан ұшырап жүр дейсіз
енді өзі жасұлан біледі өзі шығарады өзі кіргізді кезінде енді қазір ол емес ы басқа жігіттер ауысып кетті орнына қазір қыздар жігіттер өздері басқарып жатыр
құдайға шүкір енді біз керемет айтарлықтай шығарып жіберген кездеріміз болған жоқ
бірақ і үлкен бір менің ііі себептермен себептермен мен өз сол жауапсыз қарағандықтарынан өзім тікелей қатысамын жиналыстарына
сол кезде айтамын көбінесе бізде ішімдік ішіп салғандарға мхм ы кешірім жоқ кешірім жоқ мхм
тоқтар ағамыз бен бейбіт әпкеміз таңғы шоуда жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
ғашықтар халқы ұлылық күтті орындалмасын кім білген
қағаз гүлдердің ғұмыры тіпті ұзақтау екен шын гүлден
көршінің қызы керемет еді әкесі де оның жақсы адам
ауылдан біздің неге кетеді ауа райы ма жақпаған
ауылдан біздің неге кетеді ауа райы ма жақпаған
ол қызға берер антым да дайын сағына білдім әр тәулік
алты құрлыққа атыңды айтайын алфавиттегі алты әріп
көршінің қызы керемет еді әкесі де оның жақсы адам
ауылдан біздің неге кетеді ауа райы ма жақпаған
ауылдан біздің неге кетеді ауа райы ма жақпаған
ештеңе етпес кідіріп келсе уақытың ұзақ көршіңнен
естелік үшін бір гүлін берсе ажалдың өзі кешірер
көршінің қызы керемет еді әкесі де оның жақсы адам
ауылдан біздің неге кетеді ауа райы ма жақпаған
ауылдан біздің неге кетеді ауа райы ма жақпаған
жұлдыз фм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
шынында да тоқтар аға мен бейбіт әпкенің әндерін сағынып қалыппыз жұптарыңыз жазылмай бір жастықта қартаюды нәсіп еткей аға мен әпкеге дейді
тоқтар аға жаңа жұмыс туралы күшті айттыңыз дейді
енді і қазір ағамыз басқа іні қарындастары басқарып жүр екен өзіңіз
өзіміз жәй сыртынан қарап бақылап отырамын мхм
ал бейбіт әпкеміз араласпайды ма ол кәсібіңізге і бейбіттің өзінің жеке кәсіптері бар
бейбіт әпкеміздің қандай кәсібі бар екен иә немен айналысады екен
бұл кісінің кәсібі бала туу соны бағу
бәрі бір де енді ііі кейде бір і бос уақыт болған кезде әйел адам болғаннан кейін айналыстын шығар
сол уақыт жоқ қой мүлдем жоқ па мүлдем жоқ шыны керек
төрт баламен оннан қалса өзіміздің өнеріміз бар
ііі жол жүреміз келеміз кетеміз сонымен кішкентай ғана бір уақытымыз біз қолымыз қалт босаса сразу балаларға жүгіреміз қыдыртайық кішкене оқытайық анда барайық мында барайық
бос уақытыңыз ы болып жатса тоқтар ағадан не сұрайтын едіңіз
отағасы құрметті мен осындай нәрсемен айналыссам қалай қарайсың деген сияқты
босқа уақытым жоқ менің болып жатса енді
енді бар уақытымды өнерге арнаймын кейін келін аласыз әндерімізге
өйткені менің мойнымда ы менің де жүгім ы жеңіл емес
ііі бүкіл біздің үйдегі басқа шаруашылықтың барлығы ағайын туған туысқанымыздың ыыы жаңағы той томалақ жаңағыдай сондай мероприятиялар дейді ғой енді мхм шаралар иә
одан қалса ы жаңағы айтыватыр ғой мені ол кісі киіндіреді деп
сол барлық киімдерді түгендеу реттеу жолға дайындалу жетеді жұмыс жетеді
көмекші бар ма үйде үй шаруасын жасайтын енді бар өйткені мен үлгірмеймін де көбіне үйде болмай қалатын сәттер болады
сондай кезде балабақша бәріне тамақ істеу келім кетім кісі болады үйде қонақтар келіватады жол үстінде
ыыы жолдан келіп жатады ағайын туысқандар бар сондай кезде болысып жатады шәй тамақтарын беріп орналастырып деген сияқты
қалай ойлайсыз ы тоқтар ағамыз сізді алғаш көргенде
көзіңізге ғашық болды ма өзіңізге ғашық болды ма оны өзі айтсын тоқтар аға
ы бейбіт ханым көршінің қызы емес пе көршінің қызы
жаңағы бірінші сұрақты толықтырып кетейінші иә
мынау ы әйел затының мен өз басым о баста екеуіміз үйленгенде үй болған кезде айтқанмын
бейбіт ііі менің саған бірінші айтарым шамам жетсе кеудемде жаным бар болса сенің екі көзіңнен бір тамшы жас ағызбаймын
қарныңды ешқашан аш қылмаймын ыыы киім жағынан жалаңаш қылмаймын сенде бәрі болады і сен тіреуім болып қасымда жүрсең болды деп
сондықтан жұмыс істеуге бұның ешқандай несі жоқ і негізі жоқ та
жағдайы күшті баласын бағады
ііі тамағын істейді мен барған жерге барады қыдырады енді өнерде бірге жүрген соң бір бірімізден біріміз ажырамаймыз қасымызда
ал енді і ол жағынан ол бизнестің өзінде де бір ашу үшін оған бір негіз керек те мхм
бір ы алға қойған мақсат ақыры бастаған соң түбіне дейін жеткізу керек құлатпау керек ақыры бастаған соң
енді әйел адамға ол ы күйеуі тұрып ондай нәрсе істеп жүру меніңше енді ауыр деп ойлаймын иә қиын
әйелдерге өзіне нәзік дүниелер бар жасайтын онысына қарсы емеспін бірден айтайын
құдай қаласа өзінің жеке сондай бір сән салондары ма бір дүниелерін ашып беремін бірақ ыыы оны өзі біледі әрі қарай жасау жасамайтынын
ал енді бұл жалпы бизнес дегенді қарап тұрсаң көбінесе ауырлық етеді ер азаматтар ғана лайық сияқты көрінеді кейде әйелдерді аяп кетемін кейде
оған жүріс керек жүру керек тоқтаму керек оған бірнеше күнгі ұйқылар кетіп қалады
оған деген м мынау і кейде көңіл күй де түсіп қалуы мүмкін айқаласып та қаласың енді әр нәрсе шайқас қой былайынша шайқас қып қызыл иә бейбіт өмірдегі соғыс
иә дүние деген оңай келе салмайды екен мен ойлайтынмын бір жатсам болды келе береді атым бар ғой менің бәрі таниды ғой деп олай емес екен
ауызыңды ашпасаң қолыңды өзің созбасаң өзің бармасаң болмайды екен
сондықтан ы менің әйелімді шамам жеткенше сондай жерлерге көп жұмсамаймын
ал енді жаңа өзі айтып өтті ғой ііі менің үйімдегі қатып қалған қағидам бар біздің әулиетімізбен өте тоғыз ағайынбыз тірісі
ал енді атадан тараған ағайын көп і шешем жағынан ағайын көп бейбіттің өзінің туған туысқан ағайыны әке шешесі ағайындары жеткілікті құдайға шүкір
бәріміз ііі бірімізді біріміз әлі күнге дейін алалап көрген жоқпыз сол оларға да көңіл бөлу керек мхм
сол кездерде бейбіт әсіресе бейбіт жүреді осылардың ішінде
мен кейде бола алмай қаламын ағайындар арасындағы иә болмаса олардың келіп кеткендігін сезбей де қаламын
көбінесе сол бейбіт күтіп алады бейбіт шығарып салып жатады бәрін
тоқтар серіков бейбіт сейдуалиева бүгін таңғы шоуда қонақта жаңағы мен қойған сұрақтың жауабын күтіп отырған шығарсыздар алдағы уақытты аламыз жалғастырайық
таңғы шоу
жарнама
промо осы жерден өз таңбаңды тап
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
жұлдыз фм
менің жаным күннен де әдемі көктемдегі гүлден де әдемі
арманымды асқақтататын жұлдызы көп түннен де әдемі
сенің маған көзің әдемі жаным деген сөзің әдемі
бақытым деп еркелететін бәрінен де өзің әдемі
арайланған таңдар да әдемі біз айтатын әндер де әдемі
бізге бақыт тілеп жүретін әлемдегі жандар да әдемі
арайланған таңдар да әдемі біз айтатын әндер де әдемі
бізге бақыт тілеп жүретін әлемдегі жандар да әдемі
тоқтамай соқ жүрегім болып жайнай берші гүлегім болып
сен қасымда жүрсең болғаны мәңгі менің тірегім болып
арайланған таңдар да әдемі біз айтатын әндер де әдемі
бізге бақыт тілеп жүретін әлемдегі жандар да әдемі
арайланған таңдар да әдемі біз айтатын әндер де әдемі
бізге бақыт тілеп жүретін әлемдегі жандар да әдемі
арайланған таңдар да әдемі біз айтатын әндер де әдемі
бізге бақыт тілеп жүретін әлемдегі жандар да әдемі
арайланған таңдар да әдемі біз айтатын әндер де әдемі
бізге бақыт тілеп жүретін әлемдегі жандар да әдемі
жұлдыз фм де таңғы шоу
керемет жұпсыздар алла разы болсын сіздерге дейді әлия жазып отыр
тоқтар серіков бейбіт сейдуалиева деген бүгінгі қонақтарымызға рахмет көп көп рахмет хаттар келім
ассалаумағалейкум і тоқтар бейбіттің артынан неше жыл жүгірдіңіз дейді
сол сұраққа жауап беріп кетейік енді жаңағы сөзіне ме көзіне ме
і мен ең алғаш бейбітті көрген кезім үлкен сахнада көрдім ы нұрмұқасан дуэтінің концертінде
алғаш і тараз қаласынан келіп ы осында ыыы бағлан деген ағамызбен бірге жұмыс жасап енді баставатқан кезі бейбіттің
өзі ыыы бейбіт шығып қандай өлең айттың сен өткен күндер өткен күндер деген әдемі бір ән орындады мхм
і сол кезде қасымда ұлықпан жолдасов ағамыз досым екеуіміз бірге
сол халықтың ішінде отырып тыңдадық алдыңғы қатарда отырып маған ой келгені мә қазақ өнеріне бір керемет әнші қыз келіпті
енді осы беті осы өнерде жүрсе екен осы қыз і басқа жаққа кетіп қалмаса екен
қыздардың өнерге келуі қиын ғой ы соны қиналып соны қарадым да
сырттай сол қызға шынымды айтсам міне алла куә қамқоршы болғым келді кәдімгідей осы қызды сырттан танымай жатып қызғанып бастадым
біреулер бірдеңе енді жасыратыны ештеңе жоқ қыз бала деген өте өсіп тұрған жеке ы халық гүлі ғой
оның бір жапырағы түсіп қалудың өзі оның көркінің бұзылғаны
м соның қамқоршы болсам осыған деп жақындап сөйлесіп көріп едім бұл таза орысша екен мен қазақша екеуіміз жараса қоймадық
содан сонда да мен оған ағалық ниет білдіріп қасында болуға тырысып енді мхм араласып жүрдік
сол бірінші оның сондай өнердегі дауысына ғашық болдым
жақындап келіп оның өзіне де сөзіне де ғашық болып бастадым
бірақ оған шамам жеткенше сездірмеуге тырыстым
енді аға болып қасында жүрейін деп бірден шошып кетеді ғой және де ол кезде біз
үркітіп алмайын дедіңіз ғой
тоқтар деген атамыз әбден халыққа белгілі болып қалған
і ол кезде елдің бәрі ойлайды ғой бұлар жұлдыздардың бәрі тек қыз көрсе қымыздай ішіп кететін жағдайда деп ондай емес
шамам жетсе осы қызға аға болсам деп содан қамқор болып қасында жүріп жүріп артынан бұл қыз түсінді
менің сондай ешқандай тек аға деген ііі атыма астарында тек бұған деген сезімнің бар екеннін біліп
ол да сенім артып ең аяғы өзінің туған әке шешесі сенім артты
менің барған жерге жіберетін болды концерттерге алып кетемін бірге
і сөйтіп сөйтіп екеуіміздің арамызда шын үлкен махаббат пайда болды
сол махаббат басталғаннан бастап екеуіміздің арамызда елдің арасында өсек те жүрді екеуі үйленеді екен жүреді екен
ыыы тоқтар бейбітті тастап кетті иә болмаса бейтіт тоқтарды тастап кетіпті деп ондай ештеңе болған жоқ біздің арамызда
ұрыс кездер болды қызғаныш енді әбден махаббаттың қазаны бұрқылдап қайнаған кезде қызғаныштар болды
оның несін жасырамыз мен оны қызғандым ол мені қызғанып қалады сөйтіп сөйтіп онда ол қызғанышсыз махаббат па екен
бір орыстың бір әдемі сөзі бар ііі қызғаныш махаббаттың күзетшісі деген мхм
орысша қалай болады ыыы ревность сторож любви дейді о
орысша демекші қазір бір сұраққа орысша жауап бере салыңызшы аға одан кейін і үзіліске кетейік
і себебі енді орыс тілді тыңдарманымыз сұрап отыр интересно а в уральск приезжали с концертом если нет то когда дейді
тоқтар ағамыз орысша жауап береді қазір
бейбіт тоқтар аға сіз жауап беріңізші менікі